हाथी अपनी सूंड से काई काम करी सके। पहला ता वो अपनी सूंड से पानी पेवज, नहावज, सूंड में पानी भरी, तो दूसरा प भी उडईले। दूसरो काम हाथी ये करेज, कि खाना के लिए, मुख खोले, तो वो घास, पत्ता, सब अपनी सूंड से तोड़ेज, फिर मुंदा में डालेज। तीसरो काम हाथी करेज, कि सूंड से इतनी ताकत रहेज, कि सूंड से एक दूसरा का वो अपनी भावणावन पोचेज सके। छोटा हाथी अपनी माई की सूंड पकड़ी कर चलेज, जब हाथी लड़ाई को टाइम आवाद, तो अपनी सूंड से बहुत जोरदार तरीका से मारज भी, हाथी अपनी सून से कई प्रकार को काम करी सके। बहुत सारो काम रहेज, पत्ता, फूल, पत्ती सब तोड़ना को, तो हाथी। <hesitation>